Se föisu ün can cercherìu d'baulé a chi a m'cunos, cercherìu d'fërteme ëncuntra e pöi cercherìu d'purteie dauzin a mie coza për feie capì che che sun mi e che l'ai da bëzogn dë 'na man a feme purté turna a ün essere umano, cume 'na persun-a